أيه المفروض يكون للأفراد حق اختيار البلد اللي يبغون يعيشون فيه. كل إنسان له ظروفه وأحلامه وحقه يختار المكان اللي يبيه ويناسبه ويحقق له فرص أفظل. ها الشي يعزز الحرية ويخلي الناس أكثر سعادة وإنتاجية. بعد التنوع في الثقافات والمجتمعات يثري الحياة ويخليها أكثر حيوية.